The ku na chundha ba thi ke xrachexi ba ke sine ba the thethu ba thi xranche ja ti ncha thi thethu ba chafeꞌeguaa chafeꞌegua na ncha thi ko tsjexi ba kꞌe sinegua ncha tha tasexi ba ko ji ku ji ko yia yian neba tha tsjeba u chꞌijan u nchꞌisen jan ko jii ndia ku nditu tse̱ a tikuan na ti ku kuchꞌina ku ku jngugi chan kundhacha nixin jan ko jii ko ya na tatsexigua thichafuana yatinjgu jiéba neeguan.